Jooni, jaabe en, nelɓe en, <hesitation> diisi en, ɗun fuu yimɓe ɓee annda. Miɗe wiya eɓe mbaawi meeɗude ɓe ƴeewa. <hesitation> E <hesitation> bulummeeje, ayyo.